اكثر شي طريف اني شفته على الأطلاق جنا هيجي د نمشي بالشارع وو- جنت ايي- شفت قطة داخل الشارع و هي جانت دتحاول انو تمسك بظلها اي الي جانت دتشوفه على الأرض.